<hesitation> Izy ka zen̈y misy taratasy in̈y hafa afa zen̈y navy taminy varavaran̈a nakà iô. <hesitation> Raha io zen̈y makasikasiky resaka, resaka karà man̈endrikendriky zen̈y izy. Ke za zeny mivolan̈a fa a dinidiniha tsara, ndreky fakifakay tsara raha volaninô fa tsô fo mahazo ny tsy izy e, karà zen̈y.